راح أسأله عن أفضل الأعمال اللي قدمها مسيرته المهنية والفنية، وإيش هي أنجح الأعمال بوجهة نظره؟ علشان الفنان يحب إنه يتكلم عن إنجازاته ،والأشياء والأعمال اللي يجدمها خلال مسيرته الفنية، وإيش مميزات كل مسيرة، وكل دور سواه يختلف عن الثاني هذا سؤالي.